Pues kiau biu ntsaung este pus primero gueno lasajañ lasajañ lasajaky kara pedazos y lataung kara pan este este <hesitation> bolillos es como pan danua y lasajañ biu pan y y entonces bibiu ya lakalp este biu ntsaung este taguemp kun ru gañchiy ya mjau latuaja ya bijiy ya bi kañkiep biu bolillo ya lakalp ya ke bibiu ya taguemp meje asi dapay aveces stakat taguemp y ya biu tauibe kueje bu liye lapuye nauntse y ru chaung pus mjau baau y piues mjau bapuy y es lame este e m m este lame color ñkijily y kiua lai este tambien bale este rampiu ke aveces auits y kiuaguan ya kun lajuet pus ya tatilan y tanaunan y.